Mampiasa karazagna regny episy kôfa hampitombo hangitry ny hanigna na tsiro aminazy ôhatra, amzio fa maro jumbo regny ampiasaigny sady regny mangitry magnome o pardon, tsironkanigny mifgnaraka aminazy io, kara zany.